കീനിഅ കീനിഅ ദേസു ദ അഹര്ര പദതി രൌകേ। ഫതേര്പനദ അഖില അഹര്ര പദതി ബേദ ബേദ। വിദിത സമ്സ്ക്രിതി രൌക മിതുമേന ദിപേന്ദ। തിപുനു അഖില അഹര്ര പദതി ബലതിയ ബുകര। ബു ഏഉരോപേഅന് പ്രബഹുവ ത സയോജനമത അഖില। അഹര്ര പദതി തിപുനു അഖില അഹര്ര പദതി। മുകേവതു മലേഗാല തത ഇമുതു ബസല തത। ഇമുതു മത ക്രിസി, ധനിഅ, ബുകത്ല, തര്കരി। മമ്സോനു മന്തക്ലേ ക്രിസി തത ഇമുതു ജസ്തിമ്। ബസല തത ഇമുതു മത ജസ്തിഅ ക്ലേനേ പ്രോദുചേ। മന്തദു ഉത്പതി മന്തദു ഐന അഖില ബോദ। ധന്ഛന ബേദ ബേദ ഇദുതേ അഹര്ര നമന്ത। അഖില ഉത്പതി മന്തപിര് അഖില നമന്ത। അഖില ലന്ജേ ഏദ്ദ അഹര്ര ത ഇതേമന്ത। പദപുനന്ദ ഉഗലി നേഅമ് ഛോദു സുകുഅ വികി। കേതിരി അന്ഛന മന്ത ബേദ ബേദ ഇദുതേ। ഇതേമന്ത വസ്തുലേ നമന്ത അഖില പ്രേപരേ। മന്തപിര് തയദു മന്തപിര്।